Gne fomba fanantonoagny sakafo sy misy hatahoragny, izy io zany afaky hoe azanogny andakozia avao zany aniny akekine fatagny amigneo, akaikine gn'afo amigneo, da apetraky amigneo izy maromaro andro angalaky e tesy sara izy da ma- matavy sara izy amzay lefa andrahoagny lefa avy teo, fa alohan'izay zany izy afaky atonotonogny, apetapetaky amign'afo igny eo da avy teo amin'izay apetraky ame kakazo ame tady ame lakozia igny ao.